<hesitation> Kanina lightbulb famzati katsa lawa. <hesitation> Lightbulb som pangatangak som inkarveli omikalaurenga. <hesitation> Lightbulb katsak nunhun bertsu nikum sani som pelia katsak kanea. Kamiti lau katsu lightbulb katsak lepo tafeto lawa. Lightbulb katsaki tilharsa lok nimie lawa. Maani bohien alok tivethele tukwa. <hesitation> Amaa roju lightbulb katsak laya tilpui mo tewa katsietu. <hesitation> Kansak maa switch off hii laupui mo emema. <hesitation> Hemi switch off lovang tehien elektrik sok tam tak tehie atsing chida. <hesitation> Lovangin lightbulb katsak tunre rengin switch off put tehie laupui mo emema ni. Medang lightbulb katsak turte long e katsuan <hesitation> light <hesitation> switch in law off masazel put torun dia. <hesitation>